Pakistan ko oyembo crea mil noveciento cuarentai siete pe jae reta <hesitation> omborɨ vi india pegua reta, jae jokua mopeti republica islamica ko kua no erei kua siempre oime apo, india ndie siempre gueru reta, jaeñomai gueru reta ñoraro no jae reta ndie oñoraro reta añae jeiete rupi, erei añae ko opa ma oñono kavi como mopeti estado de democracia oi jokope añae